Ireto avy ny fopba mahomby hampihenana ny sakafo ariariam-potsiny ao an-dakozia: voalohany, izy ireny dia tokony efa ho fantatra ny fatra tokony hohanina mba tsy hisian'ny ambiny, nefa kosa raha sendra misy ny ambin'ny sakafo de tehirizina ao anaty vatam-pangatsiahana izy ireny na koa omena ny biby fiompy toy ny saka na ny alika na ny gana.